איך פערזענליך ווען ס'קומט צו מיין ארבעט דארף איך נישט שיקן קיין אימעילס אבער ווען ס'קומט צו פערזענליכע שיק איך אפשר אכט א טאג און פופציג א וואך. כ- כ- כ- כ'ווייס נישט, כ'בין עכט נישט זיכער.